O koʻu hana e kalai i keia paʻina puʻiwa no kekahi, o ka mea mua paʻa i ʻekolu kanaka i hiki ke kokua, hoʻokahi no ka lā, ka hola a me ka wahi ʻelua ka meaʻai, a ka mea ʻekolu ka mea <hoo> mea hoʻohauʻoli i na kanaka ke noho lakou ma ka paʻina nui ka hana a nui ka hoʻolauleʻa pū.